كان بنطبج <hesitation> قميص أو <hesitation> أو سروال انجيب، مثلا قميص <hesitation> نطرحه بس هيك على المسطح نطبج <hesitation> نجسمه بالنص نطبجه على بعظه بعد تالي نجيب الكمام ونحطهن عالجميص، بعد تالي نلم الجزء السفلي نحط عليه الجزء الفوجي، وبع- <hesitation> وبالنسبة للسروال نجيب السروال نطرحه بشكل مسطح نطو- نقسمو بالنص بعدين نجيب الجزء الأسس- الأسفل نرجيه على الأعلى ونزيده من جديد مرحلة تانية وهيك نكون طبجت.